जोष एक भूतिया घर हो और आऊ तेपुड़ा जांदा फोसे गलती से तो, आऊ बैरे निखनक आगे तो भयेरक लोलियादा था जे कुणि भयेरक होडे तो मु बचा दे आडे। और जे मुके तेपुड़ू भूत दरादो तो आऊ बेहोश होदा था।